Bueno clima ja ɨó ya'a ku ja vɨjin, ja níní, ja regular, depende de que sea el temporada pero ɨó ya'á tu xaán, tu xaán vijin, viji xaán sa'á tiempu inviernu pero tiempu asi primavera, tiempu asi tu xaán que sea yuan ku yoó ichi ñuýo ya'a.